Барф ба ман бо хомӯшӣ, сафедӣ ва фасли зимистон ассоатсия мешавад. Он мисли кӯрпаи нарм тамоми заминро мепӯшонад ва табиатро ба хоб мебарад. Барф хотироти идона, бозӣ бо дӯстон, сохтани бобои барфӣ ва шабҳои гарм дар хона бо оилаи азизро ба ёд меорад. Ин ҳамчунин рамзи покӣ ва оғози тозаи ҳаёт аст.